انا عندى نصيحة ليك ان انت عشان تقرا كتب اكتر بس انت معندكش وقت, ممكن مثلا وانت <hesitation> لو بتركب مواصلات ,فا تستغل الوقت دا فى قراية الكتب او لو مثلا معندكش وقت ان انت تقرا, دلوقتى فى كتب مسجلة كتير اوى مثلا وانت سايق ممكن ان انت <hesitation> تسمعها فا دا هتبقى انت استفدت بالوقت اللى انت سايق فيه بالقراي- او بسماع الكتب او اكنك قراتها